अगर मेते क्वे योक कुत्ता मा बदल दयोलू ता मैं लुका ध्यान अपरी तरफ खींचंडो ते आसामान्य हरकत करलु जन की पंजू से शब्द लिखंडे कोशिश करलू अर कागज़ मा कुछ लिखंडे कोशिश करलू ताकि बाकी जु ल्वॉक छिन उ समझ सके की मैं क्वे आम कुत्ता नि छो।